So mi yidi mi annda moye ke goddo ko tcamata fuf salaatako beye ke hiraabe maada, ngale kuugal ngatta. E wodi alfanu anduki yimbe wombe jodidaa e nder mabbe.